Mbwenu o- oronda emibazi endiijo e-. Obwakare zika zikyatariho bitu obwahati emibazi eriho y'okugura. <hesitation> Ebiti nimbisheenya omu kishaka tubirya, obundi obihonda tubi tubiho-, tubiho-, tubiho-, tubihonda tubirya biitu hati ningura enanka emibazi y'eki- y'eki-, y'ekijungu.